E vidigne trano da amin'ankapobeny zany gn'olona amintiany manko da- da tsy mivarotry trano loatry avao fa io zany arakarake asaragne trano gne vidigne trano fa raha ohatry ka hoe trano sarasara zany izy eo da mety ho mety ho folo tapitrisa any na roapolo tapitrisa any raha trano antonotony izy da mety oe ray tapitrisa raha trano tena tsy de raha lotry izy da mety aty amina roa hesy telo hesy aty.